Faturu jarlinga do wancha ha nder wuro do tefa ko nyamata ngam hosi wakkati ndu nyamai ndu do nana velo.